Famantaranandro io zany an dia ampiasaina izy io an mba ahafantarana ora. I ora io zany an ohatra zany anô raha misy raha handeha atônô ohatra na handeha hianatra na handeha hiasa dia i famantaranandro igny ahafantarana hoe aha miditra am fito any zao togna na miditra amin'ny valo fa raha tsy zany anô dia tsisy raha fantanô fa dia miôdiôdy fahatany akeo.